<hesitation> ta- ta- tayuku kuii, yo'o yo'o nono yunté ihó yá'a <hesitation> inina tenió <hesitation> danate <hesitation> 'o ta yuku kuii ho'nré ché dentoxhe xitá'a ngoyo duté ta <hesitation> kú kuii ho'nré chenté xhinidajá ti'ú ta yuku kuii ja <hesitation> rá chedentoxhi.